ह हमन मसाला कर नाम जानती हरदी धनिया। जीरा, कारिया मिर्चाई, लाल मिर्चाई, दाल चीनी, इलायची, लांग। हींग, अजवाइन, सौंप, मेथी, गरम मसाला, अदरक। लहसुन, हरा मिर्चा, ई धनिया पत्ती, पुदीना।